Mamlakatimizda aholi oʻrtasida eng ommavob boʻlgan sport turi bu futbol hisoblanadi. Barcha yoshlar, oʻrta yoshdagilar, hatto baʼzi yoshi katta insonlar ham futbol oʻynashadi. Va bu alohida sharoitlarni talab qilmaydigan sport turi boʻlganligi uchun ham aholi oʻrtasida judayam mashhur hisoblanadi.